ماهيش قاع الكلاب ودية، كاين الكلاب اللي <hesitation> الطبيعة تاعها، السلالة تاعها تكون <hesitation> ودية كيما ال- <hesitation> كيما البيرجي كيما الكانيش. وكاين سلالات الطبيعية تاعها م-من عد ربي طبيعيا تكون <hesitation> تكون اغريسيف، مثل الدبيرمان.